Guꞌn nak pchoꞌx xki xnusa giudzu medid tson midz diꞌltsa ikedzu y gitswëts kakga nak skedz medid tson mbidz, tsaꞌnga lëꞌ nak guki nak yapki nak, lëꞌ guꞌn ki skedzaga tsiꞌn mbidz, lëꞌ gitwëts nak snusa giudz guꞌn ki diꞌltsa xoꞌb stse, kase nak gitwëts y pchoꞌx nak guꞌn pzaꞌye nak guꞌn xnusa c̲h̲uꞌnntlo y nakga ic̲h̲ë gix guꞌn xiuga lowu nak kwlandr xki nap xnusa xiudz gunu, tsoꞌnda mbidz ikedzu, bay lo xki lo nak or xki c̲h̲ak neꞌy si xnusa c̲h̲uꞌnntlo guꞌn xki diꞌltsa ikaꞌma xki xoꞌb tsaꞌnga or lëꞌ <hesitation> tiemb nal xki xkedz guꞌn ki, nika stsela ikedz guꞌn ki, ti tsiꞌ mbidz tsiꞌn mbidz skedz guꞌn ki xoꞌb xki nak ic̲h̲ë guꞌn ki tsaꞌnga tika lëꞌ xki c̲h̲ak neꞌy snusa guꞌnntlowu.